﻿Colombiape jaeko oime tropical jei superetano oime jaivi, <hesitation> oime iviaki, oime jakuvo, oime jakuvo yeye <hesitation> erei opaete ara rupi, ara kavi yae ikaviyae kua tëtape jaeramo ikavi jokope jokpeguareta ˂hesitation˃ oesa ˂hesitation˃ jakuvo, jaivi jare jokope